Suuma maaji sattunga, cembinga, kannga wallitata ɗi, ɗi kisa pewri. Poolaabiyes e woodi leeya suumaaje, e woodi suumaare nde les e woodi nde dow tekkunde, ɓaawo no e kumngoodi ko ɗum wi’ata camouflage, ɗi kujeeji kañji mballitata ko kukii.